I Soeda io anisan'ny firene mankalaza ny krismasy sy ny antsoina hoe mid summer zao. Ny zava-kantondreo moa zany de tsy ino fa resaky dihy sy tantara, ary ny akamaroan'ny vahoaky ao da manao fivavaha katôlika aby